أول حاجة نخمم فيها في اللون البرتقالي هي الطاقة الإيجابية، والدفئ هو مزيج من الأحمر والأصفر، إنه يحمل تأثيرات نتاع الحيوية والحماس من الأحمر، وفما الفرح والتفاؤل من الأصفر، كيف كيف يرتبط أيضًا مع الغروب وهادي حاجة نعشقها فيه السماء تكون السماء تكون ملونة بالبرتقالي في غروب الشمس هدوء وتأمل.